மெட்டல் டிடெக்டர்கள் ஒரு காந்தப்புலத்தை கடத்துகின்றன, இது ஒரு உலோகப் பொருளால் தொந்தரவு செய்யப்படுகிறது, இது ஒளி அல்லது ஆடியோ சிக்னலை அமைக்கிறது. இரண்டு வகையான மெட்டல் டிடெக்டர்கள் கையடக்க மற்றும் ஒத்திசைவு. டிடெக்டரின் தேடல் சுருள் மின்காந்த புலத்தை தரையில் கடத்துகிறது மற்றும் இலக்கிலிருந்து திரும்பும் மின்காந்த புலத்தைப் பெறுகிறது. டிரான்ஸ்மிட் மின்காந்த புலம் இலக்குகளைக் கண்டறிய அவற்றைச் செயல்படுத்துகிறது. இலக்கு என்பது மெட்டல் டிடெக்டர் மூலம் கண்டறியக்கூடிய எந்தவொரு உலோகப் பொருளாகும். மெட்டல் டிடெக்டர்கள் உலோகத்தைக் கண்டறிய பல்ஸ் இண்டக்ஷன் தொழில்நுட்பத்தை நம்பியுள்ளன. ஒரு உலோக சுருள் வழியாக சக்திவாய்ந்த வெடிப்புகள் அல்லது மின்னோட்டத்தின் துடிப்புகளை அனுப்புவதன் மூலம் குறுகிய காந்தப்புலங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.